Mappekko carana buraiwi tau bolokengnge carana buraiwi to bolokengnge ajakna leipinungengngi wae eseq nappa panre memanni aga pabbura ko poleni maperro-perrona tigerrokna pinungngi aga wae pella baraq manyamengngi nasedding tigerrokna lao ri ingeqna ajak aga panrengengngi gorengan nasabaq nulle paperroq i tigerrokna tau malasa bolokengnge